ŋá kɛ-ɣeniɛi su berei ta kaa naa ŋa gɔlɔŋ a gɛɛ <hesitation> ŋ̀óŋ kɔlɔ ma lɔki e kɛ̀ kula ma. Lɔki kula ma nya ɓa <hesitation> vè kɛ ni a tãi tɔnɔ kɛlɛ berei ɓé gɔ́ɔ e pîlaŋ la. E kɛ̀ a tãi maa nɛ̃ɛ ŋá kɛ wɛli la a gɛɛ ŋa lí kɔlɔ pɛrɛ mu, ńiɛɛ kɔlɔ pɔrɔŋ mu ŋa kula kwaa ta ma pɔri ma fé kɛ ni ńyee-ŋa a gɛɛ ŋá lí kɔlɔ pɛrɛ mu. Gɛ ni ŋá lɛ́ɛ nɔ sée ŋa nuu da káa ŋa nao da káa pai ǹyɛɛ mai oooo, núu da káa bɛrɛ la bɛ ti ta nɛni da káa naa ǹyɛɛ í pai <hesitation> naa. Kɛ́lɛ m̀are kɛɛ nao é dɛɛ ḿbɔ nya ɓé kɛ́ ǹyɛɛ mai ya pɔri fáa ma a gɛɛ ya kɛ̀ tíi da kɛi núu da a í tí ya lɛ́ɛ dɛɛ ti kɛi gɛ ŋɔnɔ e ŋɔnɔ í lɛ́ɛ ŋɔnɔ naa e í tí ŋɔnɔ díi da kpɛni kɛ́ mɛni ma ńyɛɛ mai owei e ní nɔ nyaa ɓé ǹyɛɛ ŋá díi feerɛ ti kɛ́ a tãi nyii a ti gɛ ni ŋá pâi gɛ́i. Tãi ŋá lɛ́ɛ nyiti kɛi la ǹyɛɛ pâi í nyiŋi kɛ ŋa pai líi ŋá ninai kɛ́ e fáa ma. Gɛ ni ǹyɛɛ ma gɛi í pai bɛrɛ la nyaŋ ǹúu ŋí e kɛ̀ a misi kole ɣele nɛni. So nya ɓé ŋa lí naa maa tãi ti ŋá kɛ kɔlɔ lɔɔlu mɛi saaɓa su. So ǹyɛɛ ma ok gɛi í pai. Ǹɛni ǹyɛɛ í pai pâi bɛrɛ la. So ńiɛɛ nɛni ǹyɛɛ mai oo mɛni ɓa <hesitation> ŋá ŋwɛli a gɛɛ <hesitation> ímarâŋ gaa ɓé ya tɔnɔ kɛlɛ ŋa wɛ́li a gɛɛ <hesitation> ípai ká nyaa ka kɔɔ bɛ. Ya pɔri fáa ma í pai bɛ? Ńyɛɛ mai owei ŋá pɔri fáa ma ŋa pai. Gɛ ni ŋá gaa a gɛɛ lɔki kaa ti a kula ma kpɛ́ni fêi la e ŋaŋ siɣe tãi ti ma <hesitation> kɔlɔi ti ŋá kɛ́ zui e siɣe ŋaŋ maa tãi ti ma e lɛ́ɛ la zui ŋa kpɛɛ kɔlɔ puu káo feerɛ ma e kɛ̀ a tãi kpanaŋɔɔ ma because ŋa gɔlɔŋ a gɛɛ ŋa nûa sɛŋ ta fé kɛ ni díyee-ŋa. Gɛ ni gɛi zu kulâi ɓa maa nɛ̃ɛ ka a gɛɛ ŋa tãi da ŋá kula kɔlɔ pɔrɔŋ mu kpáa tãi da ŋ́gɛ tii kɛ ŋ́gɛ lí kɔlɔ pɔrɔŋ mu kɛlɛ lɔki ti ɓé kula ma a gɛɛ ŋá ŋaŋ bɛrɛ ti lá káa ŋá lí naa. And ńiɛɛ bɛrɛ ti lai ŋá gɛ́ naa a góraŋ lɔɔlu e lɛ́ɛ la zu ŋa kpɛɛ kɔlɔ puu káo feerɛ ma. Pɔri ma e kɛ̀ ǹɛni ti ma a gɛ e ńdɛɛ <hesitation> Bokati naa ɓé ŋá kpɛɛ naa a maa ŋuŋ kɔlɔ puu káo feerɛ ma. Ńâŋ fé pɔri ńdɛɛ naa, ńee fé pɔri ńdɛɛ naa kpɛ́ni fêi le, sɛŋ kao fe kɛ ni díyee-ŋa nyaŋ gɛ ni dísɔŋ fêi ḿve pai zîɣe a dísɔŋ. Sɛŋ kao fe kɛ ni díyee-ŋa. Gɛ ni luki tɔnɔ ńyãa ɓé kɛ́ a ǹúu maa ŋuŋ ŋa kpɛɛ kɔlɔ puu kao feerɛ ma, ŋá nuu su soŋ. Gɛ ni ḿbaa ŋaŋ naa pôlu ma ŋa- ŋa lí ŋaŋ polu a gɛɛ ŋá Ɣâla kɔlɔ maa kɔri gɛ ni ńyãa ɓe kaa <hesitation> ǹúui maa ŋuŋ ŋɔnɔ a gɛɛ ŋa ŋá li polu kɔlɔ pɔrɔŋ mu tãi ŋa kpɛɛ la kɔlɔ puu káo feerɛ ma. E tɛɛ nɔ kú marâŋ nuu tɔnɔ ma nyii kɛ̀ sale tii maa kɔri. Gɛ ni gɛɛ na kula naa <hesitation> ŋa lɛ́ɛ tii kɛi tãi su loŋ sui a kôyaa gɛ ni Ɣâla e ŋɔnɔ wála-wala laa tɛɛ <hesitation> lɔku ka ti kɛ. Gɛ ni ŋa ŋɔnɔ lí a ǹúu maa ŋuŋ a gɛɛ ŋá lí kɔlɔ puu káo lɔɔlu mɛi da kɔlɔ pɛrɛ mu. Nyaŋ kúpɔ daa ńyãa kaa a ǹúu maa ŋuŋ ŋa kpɛɛ kɔlɔ puu káo lɔɔlu mɛi da kɔlɔ pɛrɛ ma. So ŋá ŋ́gɛi <hesitation> lɔki ka ti kula ma kpɛ́ni fêi e pɔri kɛi a núu da kpɛɛ li kelee da kɛlɛ a gɛɛ berei ŋá li la naa fé kɛ ni a gɔlɔŋɔɔ kpaa máŋ kpîŋ ŋa lɛ́ɛ pai kɛi a pasɛ ńiɛɛ kwaa ti ma kukaaa a kpɛlɛɛ ŋai náaŋ no kukɛ a núu lɔɔlu mɛi saaɓa díkɛ núu náaŋ wɛ́li. Gɛ ni ǹúui náaŋ ŋi ku sama tũaŋ núu tɔnɔ e kɛ̀ naa díkɛ wɛ́li maniŋ núu tɔnɔ kɔɔ naa díkɛ wɛ́li gɛ ni gio núu tɔnɔ kɔɔ naa dikɛ ŋwɛ́li. Gɛ ni kûa ti ŋaŋ lɛ́ɛ kukaa a kpɛlɛɛ ŋai tee-tée. ŋgɛi a gɛɛ ŋaŋ dí zíɣei a gɛɛ ŋá li naa ḿaraŋ kpɛlɛɛ ŋai dísama ŋa kɛ́ ma lɔki káa ti kula ma kpɛ́ni fêi la ḿve kɛ ni a núu da kɔ́lɔŋɔɔ nyii ŋa pɔri lonôi bɔ́-naa fɛ̂ɛ nɔ kwii kole naloŋ da kwa dia kukɛ tíi kɛi ǹyɛɛ mai ooo mɛni ɓa <hesitation> ŋa wɛ́li a gɛɛ keni yaa kpɛtɛ íkili-ŋa a gɛɛ ya wɛli a gɛɛ í Ɣâla kɔlɔ maa kɔ́ri gɛ ni ŋa pâi <hesitation> ŋa pâi lii nyaŋ ńyãa ɓé líi kɛi <hesitation> kú misi láa túɛ a gɛɛ <hesitation> kukaa líi ŋuŋ pîlaŋ su bɛ kukaa líi nûa siɣei naa. So gɛ ni tãi í láa a pai pâi lai in fact ŋa pâi môi dia a gɛɛ owei ǹúu ŋí ɓé kú too bôlu nyaŋ a kɛ̀ ŋa kɛ́ a tɔ́oi ípolu gɛ ni nûa ti díkaa kpɔ́ maa tɛɛ Ɣâla pɛrɛ pɔ́ ŋá lɔii dɔnɔ ká ti dɔɔi pôlu. So dí lí, gɛ ni dí tɛɛ kûa dí lí a ŋ̀ele-wala dí lí Dukɔ gɛ ni dí pene polu dí pai ǹyɛɛ ma owei íkpîŋ kpɛ́tɛ a gɛɛ íli kɔlɔ pɛrɛ mu kpɛɛ la daa ŋaŋ fáa ma a gɛɛ í kaa a ǹúu náaŋ ti dɔnɔ. Ǹúui saaɓa ti láa kaa naa a bɔlɔ. Kɛlɛ ya ɓé ŋaŋ dí í siɣe kpɛlɛɛ ŋai sama a gɛɛ í ŋaŋ kɛ́ a <hesitation> íli kɔlɔ pɛrɛ ŋí mu. So ya kɛ́ lii kɔlɔ pɛrɛ mu e nii nɛni káa íyee-ŋa ya ka í nɛni e pɛlɛ ka nîa-pɛlɛɛ dia ka pai lii kakɛ lí kɔlɔ pɛrɛ mu. Kpɛɛ la gili-ŋa sia kɛ kûa dɔnɔ ka ti. A kɛ̀ ŋá lí ŋaŋ kɛ lii kɔlɔ pɛrɛ mu gbɛ̂ɛ pai kɛi e ŋa ŋá nuu su mɛi kaa. Kɛ́lɛ mɛni ŋá gɛ nya ɓa le, mɛni ti kelee e kɛ̀ a ŋaa-séɛɛ. So gɛ ni ŋa gaa a gɛɛ owei lɔku ka ti kula ma kpɛɛ la fe tíi da kɛ ni e pîlaŋ la ma a gɛɛ núu da a ŋ́gaa ǹyɛɛ ooo ǹúui ŋí a díi ŋí kɛ̀ gɛ ni ŋa fɛ́la féi ka ŋí kpa. So sɛŋ ɓé ŋa kɛ la ma owei ńyɛɛ lɔku ka ti kula ma. ŋa gɔlɔŋ mɛni ŋa pɔri naa ya ka ti.